E ben, anâ da unna persoña e dîghe scusa, sensa tanti rebighi e sensa regii. Piggiâse a seu responsabilitæ, anâ da unna persoña e dîghe che un o l'à sbaliou, ch'o l'é dispiaxuo e basta, a finisce lì.